<noise> Buri am mi ndana be lau se mi fina be lau fajjira buri am kam. To mi waadai banni mi soomata mi waada ko mi waadata. Mi mi waadan kuugal saare ko mi to mi fini irin fajjira mi finan be semmbe am mi waada kala ko mi mi waadata haa saare.